من المهم للأطفال في المدرسة حفظ القصائد عن ظهر قلب، خاطرنا تعلمهم حاجات كثيرة، أولًا تساعدهم في تحسين الذاكرة والتركيب، ثانيًا تعلمهم الجمال في الكلمات واللغة، القصائد تعزز من قدرتهم على التعبيرعن أنفسهم وتخليهم يحسوا بالقيم الثقافية والفنية، غير هذا القصائد غالبًا فيها حكم أو دروس حياتية وفيها تنمي خيالهم وتفتح لهم أفق جديدة.